Odamlarni genetik modifikatsiya qilish axloqiyligi haqida ko'plab <hesitation> qarashlar mavjud. Bu masala ko'plab ahloqiy va ilmiy muammolarni ko'tarib chiqadi, <hesitation> kasalliklarni davolash uchun foydali bo'lishi mumkin, lekin noto'g'ri qo'llanilsa <hesitation> kutilmagan oqibatlarga ham olib kelishi mumkin. <noise>